والله الكمبيوتر بيحتوي على مكونات أساسية مسل المعالج ومتل متلاً الزاكرة اللي هي الرام، والروم وكدي ولوحة ال- واللوحة الأم طبعاً وبطاقة الرسومات والأقراص الصلبة والأقراص المغنطة، وال- والسي سي دي والأتش دي دي والحاجات والشاشة ولوحة مفتي- مفاتيح كل هادا بيتكون منه ماسحة ضوئية وفارة اللي هي الماوس.